барша жұлдыз фм радиосының тыңдармандарына тағы да қайырлы таң дей отырып біз таңғы шоу бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз
сіздермен бірге тікелей эфирде менің сұлу әріптесім ақбибі хамидолла және де мен нұрбек қасым
енді біздің студиямызға көптен күткен қонағымыз келіп жайғасты
анау карантиннен кейінгі алғашқылардың бірі мен бірігейі болып иә келіп жеткен қонағымыз бар студиямызға
әбдіжаппар әлқожа қош келдіңіз
қош көрдік рахмет ассаламағалейкум мхм қайырлы таң қазақ елі
қалыңыз қалай жақсы
бүгін тағы да ұйықтамай келдіңіз иә иә
бірақ көңіл күйіңіз жақсы ғой иә көңіл күй жақсы мхм
бүгін тағы да ұйықтамай келдіңіз деп сұрағанға қарағанда
жоқ бұл кісі эфирге әрдайым ұйықтамай келеді
а сондай дәстүр бар иә сондай дәстүр бар
әбдіжаппар қош келдің қалың қалай жалпы өзің мал жан аман ба
бірінші сұрақ қазақи өзіміздің аманшылығымыздан бастайық ауыл қалай
бәрі жақсы ауыл енді ауылда ауыл қазір барлық қазақстан біледі ғой иә
ауыл мақтаралы аудан болғаннан кейін мхм ауыл сондай
өзім жақсы енді
шүкір шүкір шүкір лайым солай болсын
енді мақтаралға барып келдің ауылға ы біз енді көрген жоқпыз көптеген қазақстандықтар тек қана жаңағы әлеуметтік желіде видеолардан көрдік
жалпы жағдай қалай өзің көрген білгеніңмен былай бөлісе кетсең қысқа нұсқа
жағдай қазір жақсарып келатыр ғой мхм
басында енді барлығымыз уайым қазірдің өзінде уайым мхм
өйткені қаншама халық ыыы қаншама ауыл төрт ауыл
енді алла жар болсын дейміз
бар аумин і бере алатын көмегімізді беріп жатырмыз
ең бірінші мынау і халыққа ырза болдық та ммм
халықтың мен қазақпын деп біз біргеміз деп біріккен сәті бір осы бір әдемі сәт болды ау деп ойлаймын
енді алла бұндай бір қайғыны бұндай бір жайтты елімізге бермей ақ қойссын
бұл соңғы көргеніміз болсын деп тілейміз иә і
оның үстіне рамазан айында беріп жатыр енді бұл сынақты
бұл алланың назары түскен сондай бір і жер болғаннан кейін деп ойлаймын мхм
халық енді қазір алдыңғыдан басылып жақсы
көңіл күй орнына түсті ғой енді
біздің оңтүстік деген бәрібір иманға өте жақын ғой
барлығы сабырын сақтап алладан тілеуін айтып
ең бастысы жанымыз аман деніміз сау басымыз аман деп ііі бір ауыз айтқандарының өзі керемет шынында да бір жүрекке жылу береді мхм
енді әр сынақтың артында бір жақсылық тұрады ғой иә бәрекелді
ауыл көркейе берсін
ы қиыншылықтар ыыы артынан бір әдемі керемет жақсы жаңалықтарымен келе берсін дейміз
енді м ақбибі ау студиямызға қонағымыз келіп жайғасты енді
біз деген кәдімгі екі ай қонақсыз таңғы шоуда кешкі шоуда сағынып қалыппыз кәдімгі қонақпен отырып әңгімелестін кездерді
алғашқысы болғаныма қуанамын енді иә рахмет сіздерге
біріншілердің қатарында болып жүре бер әрқашан да рахмет қай жақта болсаң да
енді біз ммм құрметті тыңдармандар дәл қазір жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында тікелей эфирдеміз
ііі әбдіжаппар әлқожаға қояр сұрақтарыңыз болса біздің тікелей эфирге қосылып ыыы қойсаңыздар болады
амония қырықмылтықова былай дейді қанша концерттерінде болсам да радиоға қанша қонақ болса да жалықпаймын ғой әндерін де сүйіп тыңдаймын дейді
рахмет бауырым ассаламағалейкум
ал енді әндер демекші карантин кезінде жалпы карантиннен кейінгі әбдіжаппар әлқожаның шығармашылығы әріқарай қалай өрбиді қалай дамиды
карантиннен кейінгі ма
солай бөлетін болдық қой карантинге дейінгі карантиннен кейінгі деп
барлығы сол базбаяғы қалпында
бірақ осы рамазан айында енді аздап сабырлы болуға тырыстық мхм
ы шығармашылықпен қатты айналысқан жоқпын
демалдым дейсің ғой өйткені иә
өзімді өзім бір карантинде емес рамазанда демалыс жарияладым өзіме мхм
карантинде шынымен бірақ үйде жата алмадым мен
енді жасырын болса да басқалай болса да ауылға кетіп қалдым
ауылда жүрдім карантинде
енді карантин деген енді барша мемлекетке елімізге келіп жатқан дүние ғой мхм көндігеміз қайтеміз
жалпы енді карантин кезінде әрбір адам бір нәрсенің қадірін түсінгендей болды
сіз нені түсіндіңіз сол осы карантин уақытында
ой көп нәрсе түсіндім мен
мысалы кәдімгідей философиялық ойландық қой иә
карантинде енді ммм
көп нәрсе ғой енді
айтатын болсақ жалпы осы мақтарал қатты әсер етті карантинде ммм
ы сосын алланың шеберлігі ғой
жаңағы қаншама ы дүние болып жатыр ы исламға қарсы
исламға ы былай былай адамдар құдайды танымай кеткен кездер болды
ы кейбір адамдар тәкаппарлығы оянып кетті кейбір
ы халық ы өз алдына басқаша жаңағы түймедейден түйдей шығаратындар бар
соның баршасына бір карантин сабақ болды деп ойлаймын
алланың барша мұсылманды жаңа намаз жаңа жұма намазынан айрып қойды деген сияқты мхм меккеде
солар маған қатты әсер етті мхм жүрегіме батқандар
иә қазір бізде енді ән тыңдайтын уақыт екен
құрметті тыңдармандар дәл қазір барша түлектердің құрметіне түлектер сағынышы деп әбдіжаппар әлқожа ән салатын болады
әннен кейін студияға қайта ораламыз бұл таңғы шоу алыстамаңыздар
таңғы шоу

достар тікелей эфирдеміз таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз
бүгін бізде енді қонағымыз келіп студияға жайғасқан тағы да бір естеріңізге сала өтейік
бізде қонақта әбдіжаппар әлқожа танымал әнші тағы да қош келдің қош көрдік рахмет мхм
енді карантин жайында жаңа айтып өтті карантинде ауылда болдың
ммм ауылда енді жаңа биыл бір сынақ келді ол жөнінде әңгіме айттық мақтарал өңірінің тумасы
енді шығармашылық жаққа ойысайық енді шығармашыл адам болғаннан кейін әнші болғаннан кейін алдағы уақыттардағы өзінің бір кішігірім жоспарлар бар шығар
карантиннен кейін шығады деген әндер жайында бір айтып өтсек
иә ыыы енді кірісіп жатырмын қазір мхм
екі әнге сол әндер жоспарда бар
ммм жаңа бейнебаян мхм жаңа шаш үлгісі
ы енді білмеймін өзгеріс керек сияқты
жаңағы болатын нәрсенің басынан астап мхм айта бермейсің ғой негізі
біткеннен кейін бәрін ақылдасып дұрыс айтасың
сондықтан алда жоспар көп бас аман болса
ммм халық әншілердің барлығын шегіртке демесе жаңағы кейбіреулер
аман есен болып еңсемізді көтеріп алсақ мхм
м тыңдармандардың қолдауымен ең бірінші
ы барлығы бола береді деп ойлаймын мхм бұйырса
негізі бірақ қандай бағыттағы әндер жазылып жатыр
лирикалық бағытта әндер жазылып жатыр мхм
ыыы осы жақында әке туралы ән жаздым өзім әкеме арнап
сол әнді толықтай шығарсам деп отырмын мхм
ммм тағы да орта темптегі әндер оригиналсың стиліндегі сен келе алмасаң деген сияқты
енді плагиат емес олар мхм күлдің ғой
енді мынандай сұрақ ән жайлы әңгіме айтып отқаннан кейін
сен келе алмасаң әнінің жалпы мақсаты бір саясаты бар ма бір маған өзіме сондай сияқты болып көрінді
бұл ән енді бізде халық көбінесе түсіне бермейді да
бірақ түсінген адамдар тыңдай білетін адамдар да болады енді жаңағы
әркімнің талғамы әрқалай мхм
бірақ біздің эстрада әншілері де мен ойлаймын енді басқа мына мысалға әзірбайжан болсын түрік болсын орыс болсын
үнемі ііі қай мемлекетте қандай ән хит болатын болса соны өз нұсқасында орындап шығады мхм
бізде енді плагиат деген сияқты жаңағы жаман атақ беріп қойған да мхм
ұрлық әнші деген сияқты
ыыы бұл ән енді сән гилмәз олдуң бұл әзірбайжан ұлтының мхм
бұл мың тоғыз жүз елу жетінші жылы шыққан ән ғой
бұны орыстың ең танымалдары да айтқан
бианкаға дейін айтқан ең соңында да мхм
ыыы өзбектен мысалға сагдиана айтты ол россияда ыыы мысалы
райхона деген кісі айтты насиба абдуллаева деген кісі айтты
өзбектің өзінен үш әнші айтты мхм
ы орыстың өзінен төрт әнші айтты гагариналар айтты мысалға
ыыы түріктен екі әнші орындап шыққан ол екеуі де хит болған
ы армияндар қаншама инструменталкамен он бір инструменттің түрімен оны орындап шыққан мхм мхм
ол инструмент жаңағы ы не ретінде де кете береді да
композиция ретінде композиция ретінде де кете береді ол ән қылып сөз жазуға да кете береді
бұл енді бүткіл азияға европаға хит болған ән болғаннан кейін бұл қазақша нұсқасы жоқ екен ммм
оның үстінен мен бұны бала кезімнен қатты жақсы көретін ән
енді бұл әнді кәдімгідей плагиат деген сөздерге қарсы тұрып өзімнің қалауыммен
біздің қазақстанда да осындай осы әннің нұсқасы болса екен деген сияқты өз ойыммен ыыы жазған мхм дүнием
өйткені менің жаңағы болмысыма келеді
мен өзім орындап шыға алатын сияқты болып өзім сезіндім
өйткені біз де әзірбайжаннан алатын болсақ анадан мынадан алатын болсақ бізге де олар үңіледі
бізден де алыватыр ғой осыларда не ән бар деп қараса мысалы бізде де қазақтың қаншама керемет композициялары бар әндері бар
олар да бізден алсын ұрласын керек десең бірақ олар ұрлады демейді
әдемі композиция дейді болды авторы кім деп сұрап алады болды мхм
бізде ғана ғой ұрлады ұры деп шығатын жарайды енді мен енді ойладым да ішінде
жаңағы түрікше әзірбайжанша сөздер бар иә ішінде иә
мен ойладым әбдіжаппар ыыы жалпы осы түрік елдерінің ішінде снг ішінде түрік елдері бар ғой иә
сол жаққа танымалдығын ары қарай ыыы шығару үшін де бір мақсат болған шығар алдыда деп
ол мақсат та бар өйткені жаңағы армансыз адам қу жетім деген сияқты мхм ы
бұл мақсатқа да үлкен бір ы ой қойып қойғанбыз
бұйыртса ол да болып қалатын шығар барлығы ниетте ғой мхм
бұл мені қалай мысалға тек қана конкурстық түрде емес і эстрадалық түрде мысалға таркан түріктен шықса да күллі әлемге танымал болды ғой ммм
өз тілінде ән айтты деген сияқты
мен де осы қазақтан шығып эстрадалық бағытта осы таркан секілді россияның әншілері секілді
бір өзімнің бір әдемі қолтаңбамды қойсам деген арманым бар мхм
бұйырса орындалып кетсін
нұрдос досым туған күнің құтты болсын эксклюзив машинистің жігіттерінен жалынды сәлем деп мына жақта хаттар келіп жатыр екен
қош келдің қожаның қара баласы дейді енді мхм
жаңа айтып жатсың ғой ыыы ең танымал осы қазақстанда қожа мен шығармын деп
і мынада і жазып жатыр екен біраз кісілер
ой әбдіжаппардың түрі не болған сақал мұртты жіберіпті ғой кәдімгідей дейді карантин карантин
енді карантинде мынандай болды ғой ы тақырбастар сосын жаңа будулай шаш өскендер
енді шаш өскендердің қатарына жатқан сияқтысың ғой иә
жаңа шаш өскендерді не дедің будулай деді будулай
жақсы сөз ба жаман сөз ба жоқ ол кейіпкер ғой кинодағы болды мен сондаймын
түріктің жігіттеріне ұқсап қалыпты дейді
ассалаумағалейкум әбдіжаппар жалпы қазақ елі айт қабыл болсын дейді
ы балам қайсардың туылған күні еді құттықтап жіберіңіздерші деп осындай хат түскен екен
балаңыз қайсардың туған күні құтты болсын үлкен азамат болсын
керемет күнде і туған күні болып жатыр ғой машалла алла береке берсін
енді бүгін і жалпы жиырма бесінші мамыр мектеп бітірушілер күні мхм
өзіңіздің ііі сол он жыл бұрын бітірдім дедіңіз иә
сол он жыл бұрын мектеп сіздерде мектеп кеші қалай өтті мектеп бітіру кеші
мен тоғыздан кейін кетіп қалғанмын ғой
і мен сияқты екен ғой мен сияқты
жоқ тоғыздан кейін де ондай нәрсе болмады ма немесе он бірінші сыныпқа барып сосын сол кезде бірге
бара алмадым ол кезде сабақ болды деген сияқты алматыда жүрдік қой іхі
ііі бірақ мен үшін тоғыз жылдың өзі керемет мәңгі есте мхм
он бір жыл оқыған кейбір класстасым жаңағы болса
солардың ішінде қазіргі таңда емес сол кездің өзінде менің класстастарым мені і бөлек санайтын
мен оларды бөлек санайтынмын менің ұстаздарым қандай ы мектебім қандай
м әлия молдағұлова атындағы нөмірі елу екінші орта мектеп деп басталатын
ыыы өзі ауылымыздың аты амангелді мхм ол батырдың есімі мектебіміз әлия молдағұлова ол да қазақтың батыр қызының есімі
сондай бір ерекше мен енді мектеп туралы айтсам эфирлеріңіздің уақыты жетпейді иә
ал жалпы сүйікті сабағыңыз қандай болды сол кезде
сүйікті сабағым әдебиет пен ы ән күй енді бала кезде мхм
одан геометрия ай геометрия деппін ғой география ыыы қазақстан тарих мхм
мектепте жалпы озат болған сияқтысың ғой иә жалпы мен озат болдым
төрт пен беске оқыған жігітсің ғой иә екеуінің арасы
көрініп тұр кәдімгідей
достар дәл қазір енді тағы да бір ән тыңдап алайық әбдіжаппар әлқожаның орындауында керемет бір туындыны тыңдаймыз
сосын жарнамалық үзілістен кейін студияға қайта ораламыз
бұл таңғы шоу бағдарламасы сіздермен бірге нұрбек қасым және де ақбибі хамидолла қонағымыз әбдіжаппар әлқожа
эфирде таңғы шоу
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фмде
достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырайық дәл қазір көлікте бізді тыңдап келе жатқан тыңдарманарымызға ақ жол тілейміз
ы одан кейін ств телеарнасында бізді тамашалап отырған тыңдармандарға қайырлы таң деп қояйық
ммм таңғы астарыңыз дәмді болсын
бізде бүгін қонақта танымал әнші әбдіжаппар әлқожа қош келдің тағы да
айтпақшы қолыңа не болды

қалжын ғой енді
достарымыздың жерінде ремонт жүріватыр екен да іхі
сол жерге барғанбыз жағдайын сұрасып
сөйтіп танысып ой әбдіжаппарды көретін күн бар екен ғой деп жаңағы тракторист ағам көңіл күймен түсті да іхі
сосын арғы жақтан әңгімелесіп кеттік сонымен айдап көрейінші дедім автомат коробка екен
ауылда трактор айдап көргенбіз ғой енді іхі сп три деген машиналар
айдап көрсем күшті екен китайский
сол видеоға түсіріп алғанмын өзіме қызық болғаннан кейін іхі
жалпы енді болашақта жаңа айтып жатыр ғой ыыы әр түрлі мамандық иелері шығуы мүмкін қазіргі актуалды болып тұрған мамандықтар жойылып кетуі мүмкін деп
егер де әншіліктен айналыспайтын болып шаршадым дейтін болсаң қандай мамандықтпен әрі қарай
бизнеспен айналыссаң қандай бизнестің түрімен айналысар едің деген сияқты
мә соны білмеймін болмайды ғой олай
адам өзі адамды аллах тағала жаратқанда өзі бір кәсіп беріп жаратады ғой мхм
ы біреуді етікші қылатын болса ол ыыы бізді етікке жақсы тығып жақсы тіге алады да ол ммм
і біреуді журналист қылып жаратса ол сіздікі сияқты жаңағы әдемі бір сөздер дауыс беріп қойып қояды мысалы ақбибі сияқты еркелеп отырады
әркімнің мамандығы өзіне тартып тұратындай менің енді қолымнан келетіні жігіт болғаннан кейін жаңағы жеті өнер аз деп жатамыз ғой мхм
аллаға шүкір өнерлеріміз жетеді бірақ жаның қалаған әнің қалаған жүрегің қалаған
бұл енді өнер деген алып дүние ғой бұл бұны енді кәсіппен шатаструға болмайды мхм
фанаттарың көп ол сөзсіз дейді амония қырықмылтықовадан келген сұрақ екен сол фанаттарыңыздың тарапынан сыйланған ерекше сыйлық қандай есіңізде ме
ерекеше сыйлық білмеймін барлығы ерекше ғой
әр кезде әр қалай эмоциямен келеді да мхм
сыйлық деген бір ыыы барлығы ерекше болатын себебі жазуымен келеді мысалы
маған мысалы концерттерге барғанда анандай торт жасап келетіні ұнайды ммм суретіңізді салып
суретімді салып мхм өзің жеп отырасың сосын
иә оригинал деген жазу сияқты тәтті ару деп жазып келетін торттар ұнады маған
өте қатты ұнайды сондай торттар мхм
мен негізі тортты қатты жемеймін да өзі тәттіге құмар емес
бірақ сол ұнайды торт алып келгені ше туған күнім сияқты болып қалады
і сосын ойыншықтар деген сияқты өздерінің әдемі хаттарын сыйлап жатады ммм сол ұнайды
концертте енді білмеймін
необычно анандай бір ойда жоқ нәрсені жасады деген нәрсе жоқ
барлығы қарапайым сыйлықтар бірақ ерекше барлығы мен үшін мхм
енді жалпы карантин кезінде негізі біраз әншілеріміз і үйде отырып жаңағы тікелей эфирде ііі әндерін орындады дегендей мхм
сіз жалпы сондай ойыңыз қалай мен де орындадым ғой
жоқ енді сіз де орындадыңыз иә білеміз бірақ мысалы кейбіреулері кәдімгідей студияға келіп сөйтіп бір ерекше орындады ғой ааа
сондай нәрсеге дегенім ғой ойыңыз қалай
иә ол енді үлкен ағаларымыз орындап шықты ғой мхм
білмедім ол
ыыы екі ойлысың да бұл жерде ммм
ы біз жас болғаннан кейін ба жаңа үлкен ағаларымыз өте бір кәсіби
жаңағы меңгеріп тастаған ғой өнерді сәкен ағаларымыз мейрамбек ағаларымыз жігіттер квартеті беріп жатыр ғой жұбаныш ағалармыз мхм
енді ол кісілер халықтың көңіліне жаңағы әдемі дүние жасаватыр да
білмеймін мен олай шыға алмадым шыны керек
прямойларымды студияда отырып ән айттым ы домбырамен гитарамен балаларды жаныма алып
бірақ арнайы бүйтіп концерт болады деп хабарлаған жоқпын
білмедім сол өзімді шақырмады жаңағы ернар айдар айтпақшы мән бермеппін ғой
сол сөз кәдімгідей хит болып жатыр мән бермеппін деген ән шығатын сияқты жақында
достар ән тыңдап алайық сосын сұхбатымызды әрі қарай жалғасытрамыз алыстамаңыздар
эфирде таңғы шоу
таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз
ііі және менің қояйын деген сұрағым бір сұхбатыңызда бахыт беделханұлының ыыы сөзіне жазылған бір өлеңге ән жазғым келеді дедіңіз
иә соған сай бір ән табылды ма әлде жоқ табылмады ммм
бахыт аға өзі өте әдемі жазған да
бүкіл мына қазағымыздың қасиетті елі жерлерін айтып жердің жұмағы деп
жұмыр жердің жұмағы деп жазған да мхм
енді оған енді мықты ән керек енді
сосын әні табылған жоқ
ал өзіңіз жазып көрмедіңіз бе
мен жазып көруге тырысамын бірақ ұқсап кетуінен қорқамын өзі ммм
болатын шығар бір күні несімен мхм
қазір жоқ мхм
ііі мынадай хат келген екен ассаламағалейкум әбдіжаппарды жұлдыз еткен қай ән екен даусы керемет менің жерлесім алда өзбек әндерін орындау жоспарда бар ма
ііі мені жұлдыз еткен ән деп паспорт дейді ғой жаңағы мхм әр әншінің өзінің төл құжат әні болады
менің төл құжат әнім осы тәтті ару деген әннен басталды ғой мхм
оған дейін жазып келдік әндерді
бірақ осы тәтті ару әні тойға да концертке де жақсы кетті
ы осы ән арқылы телевизиялық жобаларға көптеген сұраныс пайда болды
бағымды ашқан сұмберген сүйлеменов ағамыздың әні сөзін жазған аян сейітов
тәтті ару деген ән бағымды ашты деп ойлаймын мхм
отызына шақырмапсыздар да туған күніне қарсы деп жазып жатыр екен
отызы сенбі күніне келіп тұр ғой
сондықтан да негізі ой болған иә иә негізі ой болған әрине
бірақ біз енді әбдіжаппар алғашқылардың қатарында бірінші келсінші деген сондай ниет болды иә
рахмет сол ниеттеріңізге мхм
ы амония қырықмылтықова хат жазыпты ең алғаш сахнаға шыққан сәтіңіз есіңізде ме
қандай ән орындадыңыз жалпы ең алғаш тапқан табысыңызды қайда жұмсап едіңіз дейтін осындай сұрақ келіпті
ііі ең алғаш
садик дұрыс жұмыс істемеген
ы нөлевойға барған кезде і ән айтқанмын
әлем бір сәт тұрғанда ай кірпігіңе байланып ей алтынай мхм
і шешемнің аты алтынай да өзі анамның аты ааа
соны әнді айтып шыққанмын кішкентай бала болып мхм
і ең бірінші сахна жаңағы бөлінбейді ғой үлкен кіші болып
сол і ең бірінші сахна сол сахнадағы ән сол ән болған
ы ал үлкен сахнада республика сарайында ол алтыншы сыныбымды мхм
бақыт қайда деген әнді орындап шыққанмын мен бақытты баламын әнші болғамы келеді деген концертте алтын махамбетова ханымның
ыыы сосын қандай сұрақ еді
і сосын ең алғаш тапқан табысыңызды қаншада қанша табыс екенін енді айтпай ақ қойсаң болады қайда жұмсадыңыз деген иә
басындағы нелерім есімде жоқ қайда жұмсағаным
не болып істедім бармен болып істедім ғой кафеде
иә сосын жиырма жеті мың теңге алғанмын
ммм сол кезде оны білмеймін қайда жұмсағаным
бірақ і ең бірінші тамадалыққа той алғанмын
і сол кезде ыыы костюм шалбарым болды да іхі
рубашканы бір бәле қылып таптық енді ой жаңағыдай
той жүргіземін деп әбден дайындалып сөйтсем туфлиім жоқ екен мхм
сөйтіп ы зеленый базарда істейміз ғой ремонт сотовыйда да
сөйтіп көрші аға бар еді туфли сататын сол ағайға айттым өзі орыс қой анандай
незнаю как это понять деп ше сөйтіп сөйлейтін кісі ғой
сөйтіп аға бір туфли қарызға бере тұршы ертең той жүргізгеннен кейін беремін дедім
ана тойды өзім ы алпыс мың теңгеге алғанмын мхм тамадалыққа да
ең бірінші сол тойдың жұмсаған ақшам
ол туфли сөйтсем анау өңкей жаңағы
гласман ба аты қандай еді сол галсман ау деймін турецкий ммм иә бір өздері фирма іхі
аға беріңізші десем бермей
онда удостовренияңды тастап кет ертең болатын болса деді
болды хорошо мен бүгін тойға кетемін ертең сізге ақшасын әкеліп беремін а бағасын сұрамағанмын ғой ана туфлидің
бірақ костюм шалбарға жақсы келеді да мхм
алдым кеттім мхм
алпыс мың теңгені алдым тойды күшті жүргіздім енді ұнады
әйтеуір қарғыс жоқ алғыс бар іхі
і тойға барып келдім жаңағы қанша еді аға десем елу үш мың теңге дейді ғой
алғашқы табысым алғашқы табыс бірінші табыс туфлиға кеткен
жеті мың теңге білмеймін десең
сүрінген құлагер ем жылаған жаным қоса
алдыңда тұра берем не керек бәрін жаса өр кеуде
жұлдыз фмде таңғы шоу
таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз сіздермен бірге тікелей эфирде нұрбек қасым менің сұлу әріптесім ақбибі хамидолла және де қонағымыз әбдіжаппар әлқожа мхм
сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық енді ақбибі көзіңе қарасам бір күшті бір сұрақ қоюға дайындалып сияқтысың кезек берші маған кезек берші деп
негізі ііі екі мың жиырмасыншы жылдың басын мхм тайландқа барып демалудан бастадыңыз мхм мхм
жалпы тайланд сізге ұнады
жоқ жалпы тайланд сізге ұнады ма сосын алдағы уақытта тағы да бару ойда бар ма
бір көретін жер екен іхі болды бір ақ рет па иә
тайландыңда мен де болғанмын деп айту жүру үшін деші
жоқ ерекше ұнайтын жерлер болмады ма
болды мхм ерекше күшті жаңа
ондай демалысқа өзі бір көріп қайту керек қой болды ғой мхм оған бір басың ауырып иә

жандаурен негізі айтқан сіздер ыыы тұрып жатқан жаңағы қонақ үйге жақын жерде тұрыпты
анау кезде ғана соны айтып отырғанбыз

маған шапан берген алтын досым ғой деп ерасыл қасен жазған екен эй жаным
ассаламағалейкум мхм дайындала бер машинаны жуыватыр олар ааа
ііі қапшағайға шығамыз қазір
а олар машина жуып жатыр иә уақытты пайдаланып
күтіп отыр ғой негізі мені сонымен машина жуа тұрайықшы біз деді да іхі
і шаң болып жүрмейік деп
соңғы кезде көңілсізсіз неге деп сұрақ қойған екен
шынымды айтсам карантиннен жалықтым ммм
сахнаны сағындым елді сағындым
м ән айтуды тойға баруды мхм
кішкентай балаларды қуантуды ы балалардың аузына түкіруді
і шынымен жаман сағындым жаман сағындым осы үйде де мазам
оны да сағынады ма екенсің кәдімгідей жаңағы
қатты сағындым шын айтамын ммм
жалпы негізі өзінің мамандығың бойынша актерсің иә иә
бітірген мамандығың ы илебеков атындағы толық бітірген жоқпын бірақ сонда оқығанмын мен мхм
актерлік жалпы шеберлік жайында өзің түсінігің жалпы білімің бар
ы болашақта осы кино саласында жұмыс жасап әрі қарай әншілік мен киноны жаңағы ұштастыру бойынша жоспарлар
кино енді оған үлкен бір дүние керек сияқты
ммм жайдан жай мен кино түсіремін ана сценаристті шақырып бірдеме жазайықшы әй дейтіндей дүние емес сияқты мхм
өйткені қазір і кино саласы қазақстандық әдемі келе жатырмыз ғой мхм
алдындары өзбектің киноларын көріп қалып едік қой фатима зухра деп ше
шымкентский болғаннан кейін соларды көрдік біз іхі
ммм қазір аллаға шүкір мынау нұрлан қоянбаев ағама ырза болмын да ммм күшті кәдімгідей маған ұнайды
әр киносын көремін кәдімгідей біз уже мен өзбекпен салыстырамын ғой мхм
қазір де өзбектің киноларын көріп қоямын да анда санда ммм
шын біз озып кеттік уже мхм
а озып кеттік па озып кеттік
біз жаңағы көбісінен озып кеттік орысқа жетіп алдық қой біз күшті ғой ммм керемет і
соңғы кезде болып жатқан елдегі жағдайға жайлы ән шығару жоспарда бар ма дейді
енді әншілер деген енді так қана махаббат жаңағы той тоймалақ емес жалпы қоғамда болып жатқан ііі айнасы ғой сондықтан дұрыс
мынау соңғы болып жатқан жағдай карантинге шығару жаңағы жырау бабаларымыз айтқан ғой
үш індетке ән айтуға болмайды деп та ммм
үш індетке арнау шығаруға болмайды үш індетті жырлауға болмайды деп
жаңағы ауру бар мхм су апаты от апатына да мхм
бұл жерде ауру мен су деп тұр ғой бізде мхм сондықтан да оған арнап ән айтуға болмайды деген сияқты мұсылманда
сондықтан оған арнап ән шығармаймын мен
і шығарсам елге күш беретіндей біз қазақтың баласы деген сияқты
әннің авторы өзім ғой мхм сол секілді ы рухты көтеретін әндер болады
ы сол дүниелерді ұмыттыратындай адамға көңіл сыйлайтын ән
і жалпы адам деген өзі жақсылыққа ұмытылған сайын жамандықты ұмытады ғой мхм
баршамыз жақсылыққа ұмытылып жүргеніміз дұрыс деп ойлаймын
жаңағы үш індетке бірақ індет деп айтады да үш жұт деп айтады сосын үш жұт қой мхм үш жұтқа ән айтуға болмайды
ал осы абай атамыздың жүз жетпіс бес жылдығына орай ән шығару ойда бар ма
осы ән негізі біз қазақтың баласы абай атамыздың жүз жетпіс бес жылдығына арнайы жазылған мхм
негізі бір шетінен да оны хабар агенттігі абай ы атамыздың жүз жетпіс бес жылдығына арналған деп бейнебаянды хабар агенттігі өздері қолдау білдіріп түсіріп берді мхм
біздің қалтамыздан бір тиын шыққан жоқ десең иә тегін тегін тегін дүние иә
орысша жақсы сөйлей аласың ба деп сұрақ қойыпты соған жаңа ғана ыыы бір инстаграмда видеоны көріп қалдым жаңа
кәуап пісіріп тұрған кезде өй жіберіпсің кәдімгідей әңгімені
репетуарыңызда қанша ән бар соның қаншауы ұрланған деп сұрақ қойыпты
жақсы сұрақ маған ұнайды
ұнайды иә иә біліп алу керек қой өйткені жаңа
менің репертуарымда жүз елуден асады екі жүзге жуықтап қалды қазір соңғы әндеріммен санағанда
і оның ішінде сен келе алмасаң кешірім жоқ ұрланған ән
үшеу болды ма іхі үшеу болды
тағы не бар еді болды болды үшеу ғана
жазира жанболатпен айтқан ән бар индияның әні болды төртеу мхм
болды негізі сол төрт ән ғой бірақ көзге көріне береді просто мен ұрлаған кезде
бәрі хит болып кетеді да
не да мойындап ұрлаймын ғой іхі ұрланған әннен бастап айтып кәдімгідей ммм айтып
или жартысын әзірбайжанша өз тілінде айтып беріп ммм
гече гече деп өзім жақсы көрген дүниемді сөйтіп жасаймын
әуеке сіздің машинаны жуып болып сіздің сұхбат тыңдап отырмыз деп жазып жатыр
достар дәл қазір тағы да бір ән тыңдаймыз сосын студияға қайтып ораламыз
сіздермен бірге таңғы шоу бағдарламасының тікелей эфирде ақбибі хамидолла нұрбек қасым және де қонағымыз әбдіжаппар әлқожа
жұлдыз фмде таңғы шоу